ഇഥേ ഏന്കോരേ ദുമ്ബു ദേന ഫേന്ദു തിക് വേനിഗ്രേ തുന്ക। അയ നേതക് ഏന്വേ, ഏഇ ഓര പന്ഥിഥ ഏഇ ഓന്ജു പുസ്തക। ബരേവോദു ഉന്നു പന്ഥിഥു അവി പുസ്തക ബരേതന് അനദു। അയ നേതക് പുശനക് ഏന്നഗ യാന് ഇഥി ദൈഥ പന്വേനു। ഉന്നു പന്ഥിഥു നിന്ദ അന്ദ അയ പന്വേ അഹ അന്ദി യാന്। ഉന്നു നേതക് <hesitation> പുസ്തക ബരേവോദു ഉന്നു। പന്ഥിഥ യാന് ഇഥി അവേ കേല്സ മാന്തുന്ദുലേ പുസ്തക। ചോമ്പ്ലേതേ ആഥിഛു ഛോമ്പ്ലേതേ ആഥിഛു ഇഥ സ്തര്തു। മാന്തുന്ദുലേ പുസ്തക ഉന്രു രിതി ഐന സ്തര്തിന്ഗ് ഉന്രു। രിതി ബരേവോലി പന്ഥിഥു പ്ലന്നിന്ഗു മാന്തുന്ദുലേ ഭുക്ക ഇഥേ ഐകേ സുമര ഐന അവേ ഐകേ ഇമ്പോര്തന്ചേ। കോരി അരേ ഏന്കിഥ കേദ ഉന്നു തിമേ രോതികുന്ദു ഭേതു। ബേല ല മാന്തുന്ദുലേ ഐന ഏദിതുന്ദു ഇഥ സരി തിമേ। കോരി അരവുന്ദു ഇഥി ഐന വന്ത പന്വേ ഐന ഐഥ। ഐന പന്ദ നവു ഇഥേ ല മരഥിഥു ഇഥി ഏന്കിഥ। പുസ്തക ബരേവോദു ഉന്നു പന്ഥിഥു ഉന്നു ഇഥേ ല ന। മാന്സുതുന്ദു ഐന ഐന ബരേപേ അന്ദ ഛുരു തിമേ। രിതു ഉന്നു പുന്ദു ഐന വന്ത ഐന പന്വേ ഭുക്ക। ഏന്നഗ ഇഥേ അന്ദന് ദന്ദ ഐന ഇഥേ ഓവോ। <hesitation> പുസ്തക ബരേവോദുലേ തോപികുന് പന്വേ ഭുക്ക ഓവേരല്ല്। ഏന്ന പുസ്തക ഓരേ ഇഥേ ഇഥുന്ദു ഐന ബഗി വന്ത। ലിത്ത്ലേ ബിത് ഇന്ഫോര്മതിഓന് ആയിര്ഗേ അന കുരുവേ।